في الحقيقة كنوع بيناتم كاملين، شوية ديال التيليفيزيون ، قراءة الجرائد وكذلك حتى الوسائل ديال التواصل الاجتماعي والخليط ديالوم هو لي كيأدي تكون عندكواحد المعرفة شاملة بشي لي كيوقع.